An cha ñaꞌa ntha la theꞌna na xruchrin, xruchrin pasta, o xruchrin 0 polvo ya na o xruchrin pastana yaa naa thjexin tutheꞌe <noise> e xruchrin polvona yaa na thjexin thi mangaxin traste thi mangaxin chinenda' tatanga ya mi chuba tamangaxin traste o xruchrin para ts'unthi xinio para xru xri xra xena ya na para ts'unthi ni eni cha xra xruchrin pastaxin thuthela ya <noise> zote <noise> o corona ya xruchrin tundana o sea ariel osea <hesitation> <noise> chrin polvo ya tundana ya sea thuthe sea para traste ya la tundana roma o chi para tuthena ariel o este ace o thja xruchrin tundana xruchrin corona na os do uno dos tres <noise> ya xruchrin tundana thjexin tuthe'.